ⵏⴰⴽⵉ ⵙⵓⴼⵀⴰⴼ ⵏⴰ ⵇⴻⵉⴷⵍⴻⴳⵀⴰ ⴽoⴷⵔⴰ. ⴼⵓⵍⴰ ⵎoⵓⵙⵓ. ⵀⴻⵉⴽⵉ ⵀⴻⵉⴽⵉ. ⴼⵓⵍⴰ ⵔⴻⵜⴰ ⵡⴰⵏ ⵀⴻⵉ. ⴻⵢⵉ ⵍⴰⵍⴷⴰ ⴳⴷ ⵎoⵓⵙⵓ. ⴷⵀⴰⵀⴻⵔⴽ. ⴷⴰⵇⴻ ⴷⴰⵡⴷⴰ. ⵍⴻⴳⴻ ⴽⵡⴰ ⵔⴻⴰ ⵀⴰⵉⴽ.